<noise> shawara ba mudabi tsa subu mi maka lapiya misubu <noise> miya lu mi tsa shawa bada bi maka lapiya asim mima mimaka lapiya ba buwai da muwa nusi ka fa bilaya shawari ba piti to ta busa a piyatu <hesitation> achanwasi piyati amma faka bulaya hambadu du lumma daidai to tuma dika piyati cham wasu fapaya zati tsir jika ah ne a buwai sa digi fa payama fabulaya ɗugu kati tsi katsi yau to duma damuwa <hesitation> to miyalu fa tsa shawara ba piyati yauwa faka shawari gabuna bapiyati dubusa da ɗirai nusu.